الصراحة أكثر رياضة أؤديها بشكل-أؤديها بشكل سئ هى رياضة السباحة، فأنا أعتبر نفسى <hesitation> مو جيدة فيها، أقدر أط-أطفو على السطح لكن إذا كانت المياة عميقة أو في حالة أمواج أضيع وما أرتاح، بكون ما عندي مهارات للسباحة الجيدة اللى يمكن تخلينى أكون مطمنة، هذا الشيء يزعل.